Jua yë tambor awojmukyë yë y ma jyodotyë jue yë ji'i yajwat's y padyët's ko'o wopëp padyët's dun awant'sëy y padyët's dun nyokë.